عادةً، نقرأ حوالي عشر كتب في السنة. خلال حياتي، نقدر نقول قرأت حوالي متين كتاب. القراءة تفتح الآفاق وتخلي الواحد يتعلم برشة أشياء جديدة.